Izao hoa da molamola ny olo <hesitation> nipetraka marignesika amignao oh, sy haignao raha nizakainy anahy tamignao ke, ah! Da mangohay aza izy io, idiragna aby io fiaganan'olo io, indre raha sy tokotry idiragna da idiragny, e raha norohonogny anahy ke da mahavignitra agnao raha regnao oh, satria da haniny miaraka ame io lelahy karazagn'ny lelahy za agnao, iarasagnao aby io karazan'olo manam-bola io, da angohay e tegna aminazy.